दर्रोझ निदोंक वयच्या पोईली दात घासुंक जायें जिथून कितें दातां उरलां ज़ाल्यार भायर येता। आनी सकाळी निदों उतल्या सुमार दात घासुंक जायें। सारखो टूथपेस्ट लाऊन भायर भीतून तोडन बोरें पणन सगळे दात घासपाचे।